ମାଲୀ ମୁର <hesitation> ଅମର ଘରେ ମୁର ସଂଗା ଆଯୀଚୀ। ତର ଥୂ ଗଲ୍ତୀ ସେ ପ୍ଲେଟ ତୂଟୀ ଗଲା। ତମୂ ତା ଥୂ ଇଟା କହୀ ଭୀ କି କୋଈ ବାତ ନହୀଂ, ସବକର୍ଟ ପ୍ଲେଟ ହୀ ଥିଲା। ଇଟା ତୋ ତୂଟ ବା, କବେନା କବେନା ତୋ ଖତମ ହୀ ଥା ଇନୀ, ପଲେ ଆଜ ହୀ ତୂଟୀ ଗଲା। କୋଈ ନହୀଂ ଆଯୀଚୂ, ମୁଂ ଗଡା ଵାଲା ମାଂ କୋ କହୀ ତେ ଭୀ କି ଇଟା ମୌରୋ ହାସରୋ ଟୂଟୀ ଗଲା। ହଲା କୋଈ ଦିକ୍କତ ଭୀ ନହୀଂ ହୋବା। ବାକି କୋଈ ଦିକ୍କତ ନହୀଂ ହୈ, ତୂ ଟେଂସନ ନହୀଂ ଲେ, ଠୀକ ହୈ ଚୀକ। ଅସ୍ଯା <hesitation> ମାଂନେ କହୀ ସକୁଛୂ।